Patika, sandalla, papuça, mukasinka, kpuca me shtiklla, çimze, çizme t'shkurta, baletanka, espadrilla, pandufa, kaubojka. Kto jon krejt cka po m'bijn n'men.